यूनाईटेड जो संस्कृति भी होन तो तेतुक ब्रिटिश संस्कृति भी बोलों पो होन। और बोलों फेर भी और जो संस्कृति होन ये खी चीज़ों लेई परभावी हो जुस इतिहास होआ इसाई धर्म होनो यूरोपीय संस्कृति होनो ब्रिटिश साम्राज्य होनो। और ओल्ग ओल्ग संस्कृति भी शामिल होन।